रेगमाल का इस्तेमाल बहुते चीजों द ए। जश कुछ पिनों ताबे इतका इस्तेमाल ए। और एतका इस्तेमाल लड़की का मामों द भी बहुतों करें। जो लड़की घिसनक आ से।